<hesitation> Arabi Sawdit waɗiino wakkati gooto leydi ndii fu kamɓe ɓurnoo petrol. Ndennon ɗun hokkiɓe sembe e wawde maɓɓe gollididde e Amerik. Ɗun woni caggal deesem geer monjal oo ko waɗi koo. Faa hannde kaa, kamɓe kaa eɓe keddii e Amerik.